ناخد طا-طبيب إيش يعني يعتني بصحتنا، مهندس بجيب من المستعمرة، عالم نباتات باش يزرع الأكل <hesitation> نحتاجوه فنان باش يرف علينا، وصديق مقرب باش نحس بالراحة النفسية، ونحس بالونس، نحس بحد جريب مني معاي.